אויב איך וואלט נאר געקענט עסן צוויי עסן פאר די איבריגע פון מיין לעבן, וואלט איינס געווען פיצא וועגן פיצא האט- איז מיין עסן וואס איך האב זייער שטארק ליב, און ס'האט אויכ'עט סטארטש און ס'האט פראטאין, <hesitation> די אנדערע עסן וואס איך וואלט געוואלט עסן וואלט געווען זופ וואס האט פלייש, בהמה פלייש